Serikali yashighwa ithimamie ifindo gha <hesitation> yaani wasema vindo vya maendeleo, handu haghireho maendeleo vindo vichigenda, findo kicha fyo kwa mfano vasimamia kindo kicha mambo gha elimu, gha afya, mambo gha miradi mbalimbali ya barabara kana miradi mringa, ithimamie kindo kicha kimetha vandu, vandu va <hesitation> vairime iishi maisha igho ghashiwa. Mru aishi lakini hena ithimamia vindovyo valolie pia. Upande wa mathingira ang'u ukamikonda mazingira, vindo vingi vyareka tha ukakoleo vandu vatema mri kwakolea vindotha, vanyama kui vareka mwavura mringa mwera haghiregho vindo vingi vya reka. Kwahiyo ikaithimamia mambo gha amaendeleo, ivie ilolie hena mathingira makonda kila kindo vandu vakaherwa vindo vyehira, hata vakamikonda mathingira kwakolea, ukakolea vandu vukonda mathingira vindo vifyaendelea vyo hata kilimo muera ukava wachatho vandu vaghirema vahera, vandu va irema hang'u ukamimirema kindo kiremie kole ni mahemba kana kiremie marughu kiafo. Kwahiyo serikari yashighwaisimamie fyoshe.